Deri tani, kam vizituar gjashtë vedhé: Gjermani, Greqi, Mbretëri e Bashkuar, Japon, Meksikë e Shtetet e Bashkuara. Çdo njëri nga ktò vedhé ka piketat e tij të forta e atraksionet e tij, të e bërë udhëtimin tim të paharrueshëm.